N ɗom nlà achu mi itarok ka̱kul á ɗom mi byét, ka̱kul pa̱ n ɗom pa̱ oga nlwàk ngga mɓa va̱ kà̱ mɓa te kang achu va̱ ta̱ a lar ka̱ ôza̱ ka̱t, ka̱kul ǹyang ta̱ te onəm re nlà achu chit ôvan pa̱ mí là achu ánasəra, achu ánasəra kuma achu yi ka̱t achu ánasəra achu aro pa̱ ɗi achu avəngva ɓu iyà ɓu ga ɓu yar mbwai ɓu, ɓu yáp ûyen ko. ka̱kul achu ánasəra onəm i yar mbwai yar mbwai te ga ɓu yáp ûyen ko, à má achu aji ɓu ti i ma pa̱ ú nyi <hesitation> nlà achu ɓu, ú nyi nlir achu ɓu, ú nyi nkúng achu ɓu, na kang í re achu yi á lar, a lar ka̱t. Ka̱kul nlwak ngga mɓa va̱ kà̱ mɓa te ozi ɓi nyi iza̱ mmá kà̱ nla̱lala̱la yà ka̱t. Ɓu ya uyen i wóng pa̱ ô là nnap pa̱ nzəng te i ga i gwang ká̱ achu azagwai ka̱t te i gwang ká̱ achu ánasəra ka̱ shishe, á màl pa ka̱t á ma pa̱ mma ɗyáng achu ûyen, uyen á nyi nlà achu wò, uyen á nyi nlà achu wò á kám, uyen á nyi nlà achu wò á kám na uza̱ rúp ka̱ shi <noise> na uza̱ rúp ka̱ shishe na á nak na uza̱ á fe achu. Wóng pa̱ ma là iya̱m iro ká̱ chu iva̱ na mi dər na á kong chit te uzi ləla i fa ka̱ she aɓələ́m átarok á, ka̱kul <hesitation> otarok re achu chit kà̱ nlar, ovan i nyi iya̱m ivəngva̱ ma pa̱ ó là ka̱ she tám oza̱ ka̱t. Uyen i là nnap pa̱ nzəng te ɓu ya uza̱ nak ìzagwai chit ka̱ shishe, uyen i là nnap pa̱ nzəng te zà̱ wór achu ánasəra chit ka̱ shishe te á ma ka̱t. Á ma pa̱ í ɗyáng nlà nnap ôvan yi ká̱ achu na ova á nyi ova á nyi nlà nnap ká̱ achu yi na oza̱ á kpa ìpipir, oza̱ á nyi nlilir, uza̱ á nyi nsat pa̱ ma ɓúp oza̱ ká̱ nnap nlà ta̱ te uza̱ á nyinyi. A yà pa̱ mà ɓúp oza̱ pa̱ ìkun ta̱ te oza̱ nyinyi ro te oza̱ á là pá ó nyinyi, a yà pa̱ mà ɓúp oza̱ pa̱ mgbət ta̱ te òpən nyinyi ro te oza̱ á là pa̱ oza̱ á nyinyi, ka̱kul ovan pa ǹyang ta̱ te wa aga sù va̱ ma má mà nang mmə́ng ka̱ shishe ka mi cher á yi kang í wóng pa̱ í le ka̱tak nnəm nsàl ká̱ alum te í wa te ovan nyi asù làm ka̱t, ovan nyi asù ga nnang mmə́ng làm ka̱t ovan nyi a <hesitation> asù ga nwòr izər ka̱t ka̱kul pa̱ mà tar kà̱n use iya̱m mà tar kà̱ nnəm inok. Ovan nyi nlà iya̱m làm ka̱t, ovan nyi nlà achu ka̱t. Í ma pa̱ í ɗyáng ôvan yi na ovan yi á nyi nlà achu. Í ɗyáng aga ɗin inyil ôza̱ wa igi ìləkpár ká̱ nkumàngga̱p ká̱ oga ɗyin igi ya̱m pa̱ makmak na yà, ovan nyi ka̱t, ɓu ɓúp uyen pa̱ iza̱ nkumàngga̱p yà te i ga ǹnyi iya̱m va̱ mí wór pa̱ nkumàngga̱p ka̱t. Ɓúp uyen pa̱ iza̱ ìləkpár yà te uyen i nyi ya̱m va̱ mí wór pa̱ ìləkpár ka̱t te mma yi kà̱ nre achu yi kà̱ nla̱r. Á ma pa̱ í ɗyáng iya̱m ôvan ká̱ achu na ovan á nyi nlà nnap ká̱ achu, na á ka̱mshi yi ká̱ nlwak ngga mɓa, ovəngva̱ mà á yà chit ká̱ ova̱ ma oɓwap ova̱ omà oba̱k ova̱ kà̱ mɓa. Í ɗyáng ôza̱ na oza̱ á nyi nlà nnap ká̱ achu, ova̱ i ga nzhi ànasəra na mí wór pa̱ amanta te ozi gi ɗyáng nlà inasəra ka̱ ta. Ayà pa̱ oza̱ ɓa nzhi te ó là nnap ôza ká̱ achu na oza nyi nlà achu <hesitation> wóng pa̱ ó là ôza̱ te ó lir ôza̱ kpa na oza nyi nlilir kpa. Oza̱ á nyi nləla kpa oza̱ i fe achu ánasəra kpa te ova̱ i fe achu aji oza̱ kpa te i nak te i ka̱mshi yi, i kamshi yi, itarok i kamshi uyen va̱ ta kpa. Kakul ǹyang ta̱ te ɓu ya uyen i ga amakaranta aga nkúng izhan i ga te ga mí den na pa̱ uza̱ á ɓa á lir iya̱m ká̱ achu wò, uva̱ ma pa̱ uva̱ ká̱ təm ka̱ ta te uva̱ ka̱ lilir ká̱ achu wò à ma va̱ nyi nlilirlilir ka̱t ka̱kul pa̱ va̱ nyi nlir iya̱m ká̱ achu wò ka̱t. Uro ma á nyi nləlaləla ka̱t uzi̱ i ɓa nzhi kuma ɓa ɓu là á na pa̱ u lir á na chit ká̱ achu va̱ na uza̱ á kúng te nkúkung ma i ma̱t na kpa va̱ nyi nkúkung ka̱t uva̱ nyi nlilir ka̱t kpa. Te mma mi kà̱ nchal pa̱ í ma̱n te í ɗyáng achu ôvan ovan á nyi nlà nnap nlà ká̱ achu na á ka̱mshi yi, na á ka̱mshi oza̱ kpa, na á ka̱mshi mbin, na á ka̱mshi ìtong.